Ny fahazoko mahakasiky kolonsain'ny amerikana koa zashy, indreo zashy aloha da malalaky indreo ka, ary indreo ko tia amin'ny resaky fivoaran'ny ara teknôlojia toa ndreo, fa- fampivoarany, ame resaky fampiasa vola, indreo koa ohatry da misehatra ame resaky fagnite cinema indreo, tia lamoziky, fanatanjahantena laha teo moa izay, a tian'ny manera izao tontolo izao misy manaraka indreo, indreo shy da manam-bola zay avao koa ma.